E emi anndi to ɗum towtii dow kam, emi anndi to ɗum towtii dow kam, fatingo ndiyam saɗa, gam sabi e koy? gam Atmosférik Pirejo laatoto veri low, so ɗum laatake verilo boo, to njowu ɗaa ndiyam kuɓɓu ɗaa hiite, a yiyai ɗan dolli, emidetili.